Yero karangkangnge <hesitation> carana tosi mebbu sarang na engka <hesitation> talliliq atau napettaq i yero ri- <hesitation> poncinna nanebbui <hesitation> pappada mallebu-lebu areq semisal ko iritai ri bolana tawwe de ri bangunang-bangunangnge na akkero mibbu sarang na untuq aga ero mibbu sarang na untuk semisal onronna monro <hesitation> semisal onronna massappa anre na jadi jadi yakku engka rekeng <hesitation> <noise> anunna korodo musunna atau lawanna atau engka anre-anre na korodo <hesitation> teppai koro saranna akkoniro matuq naliliq na yenarodo rekeng <hesitation> ennala- enna karangkangnge makkutosi rodo jadi engka tu pappada bennang <hesitation> talliliq-liliq <hesitation> atau mallebu-lebu mabbentuq malebu majjari-jaring na yenatu enna karangkangnge saranna nonroi massappa anre sibawa nonroi tuwo na biasanna ku iruntuq ri <hesitation> bolae <hesitation> ri <hesitation> coppoq bolae ri onro-onrong <hesitation> weddingnge nakkenangi ero saranna onrongnge massappa anre na makkutosi ro <hesitation> karangkangnge.